Ia tegna mendrika i mendrika le legioma biolozika regny atao lafolafo satria ao izy io mahasalama raha ko lafolafo bôka mahasalama vatana zany fa raha ko môramôra tsy mahasalama ke alé zagny mividy raha lafolafo tegna mendrika azy regny lafolafo é.